Ja ja ndiukundo ayiivi jaku adi'indo kodi di'itna di'itna kunde'eando naaxe'e ioxi nakuja naanxe'e tako mudu ioxi ndi'i taaxi ndi'i ma'axi niuu niuu io va'axi kodi koondo ndi'ixi tnaanda'ando ndi'ixi tedi tedi io da'ando ndi'i ayiivi tajadi'i kodi kodi jaakoondo ñaayiivi vi vi koondo ndi'ixi te kue'enu taja lu'uliu ja naku ja io meenna kodi io uni uni ja lu'uliu io meenni io uni io uni da'ateena tedi nxiinuunixi io ñuuko'oyo yuaa ndeku ve'ena nuun ioxi te adi'ina ndi'i ada'aña kodi io na ia chi ia ndeku paana iona ndekuna ndi'ide i'ia.